<audio distortion> pilote-n'avion de misy rivotsy be mandalo. Gn'ataoko mba hagnome toky mba hampilamy say gny gn'olo indesiko agnatiny gn'avion igny ao da miteny andreo aho hoe, hum teneniko aloha gny zava-misy hoe misy ah rivotsy mafimafy zao fa kosa tsy atahoratsika tsy de misy mampatahotsy manao akory, tsy pilote mahay minday anio avao, ka ka matahotsy nareo mitandrema avao, apetaho soa aby avao gny ceintures, milamigna soa gny say, ka ma- taitsy, magnentia télé aby avao magnentia films, fa ka manahy.